قبل ان اكون شخص اكثر ذكاء. الذكاء هو اللي بيفتح ابواب كثيرة اكثر من الشهرة. يمكن الذكاء ممكن يفتح لي اساسا ابواب الشهرة يعني انا بذكائي ممكن اعرف اكون دائما مشهورة اعرف اوصل لعدد كبير من الناس. اعرف اوصل لهدفي. اعرف اوصل لاي حاجة انا نفسي فيها بالحيلة وبالطريقة انما الشهرة مش بتفيد قوي.